<hesitation> karazan-draha magneno misy tadiny zao ai, <hesitation> misy valiha, de misy kabôsy, de misy <hesitation> marovany, de <hesitation> piano o, guitara a, izy daholy regny, de <hesitation> raha koa: ukulélé a, banjo a, de harpe, de ankoatran- jaign koa o violon regny ee, de viola, double basa, célo.